Ntey in nteyá ka jatianda kaáda ku nteyá ntiví tuet ya tu yíí ku va'a ni kas nteyá ntivi saáda ku va'a ntivi yuan te tan'ó nteyá te ni kuisó te ni kuni.